بالعكس الفن مبيحسنش من المجتمع خالص دا بينشر فيه <noise> الألفاظ الخارجه و مشاهد خارجه و العنف و السيطره و النرجسيه و فيه كتير كتير صفات مش كويسه بسبب الفن و مؤخرًا الفن مبقاش ليه هدف في المجتمع بالعكس دا بينشر الوباء و القذرات بتاعت المجتمع.